Tembiporu reta oyeporu vaera tembiu jendape jaeko oñemaeko tenonde kiako mboviko ñoguinoi ñame vaera okaruva, jokoguiko yaikuata mbaenungako oyeporuta jokua tembiporu reta tuisavara ani misivara